Italia pegua reta iyarete jaeko año nuevo oyapo rami jaeko oyapo reta arete, oyapo reta tata kurei omombo mombo ombopu reta ivate ˂hesitation˃ ipora oyapo reta jare opaete teta tuisa va rupi jare joireta tembiu pütu yave vi jetara reta jare iyamigo reta ndie jukurei okatiro mbae ikavi vae re.